सर्दी आउ जुखाम में भरपूर आराम करें आउ तरल परदार्च। पियें के चाहें छें एकर्ज में आराम आउ तरल परदार्च जीसे। गरम पानी सूप चाय फलन आउ रस आउ सूरबा पियें। आउ गरम नमक वाला पानी से गरारे करें के चाहें छें। बुखार में माथा पर आउ गर्दन के पीछे थंड़ा पानी रखे। चाहें छें भारी कपड़ा नहीं पहने के हो के छें रात के। सूते समय सीर से जदा तकिया से उंच्या रखे के चाहें छें।